karazagna loza voajanahary, le tegna matetiky mahazo za hely malôha cyclone, avekao ragnobe, ôragnandro misesisesy mitohitohy, avekao horohoron-tagny, tsounami zay ndraiky mbola tsy ary gnisy tamignay taty fô mist tagny hain-tagny, tagny mamay be lôtry magnondiky mirehitry manjary me